Se reta pe ko jae anoiva mbuapi mbapaya mokoi manga anoi mopeti siete copas jare anoi ye moringa oime anoi jaeko kï mokoi, irundi pimienta jaema jokua jokuanunga anoi se aï a pe.